Ena fa <hesitation> yna mi yewo ɓe yna yi ena, ena hega kpe ena eɓe kpmi snu ėna kpa ba, woga bma he snu dyego dye goe, zogo mwa bare kuna gbo gbo, hega kpa ena ga gi he, ewo, esa do do nɗye hega dna ezhni ewo nyi lo nɗye ewo ɓe ga dna he ɓe, hega yiena gyno, nɗye wa ɓa ma eɓyi, wa byi kuma a mwa bare, ga mwa la knu ɗyi dodo la knu eh-knu hega knu he go ewo he snu ɓe do zhi ge hega ewo ɓwa ewo ga bma he snu zogo gbo gbo mwa bare, nɗye ha ɓe yi gnuma dna heɗye lo ko ha za ɓwa do do yi gnuma hega go ewo lo halo chigbe ba ge, chi gbe ba hega lo yna, he ga iya helo za nɗye wo kpe ejni ye ba woga le fi he jni nuwna woga de ewo go A yi wo din, ndye ga yi namsala nyi nu hega lo asibiti, agalo go he wo lo, mulmi ha chni gyna ewo fi he degulo, he ga ɗye ɗye, ɓe nɗye a zhi he dna sa hna lo, dodo gnuna ɓe nɗye a zhi he yna he ɓwa de ɓe dna n, ha ɓwa zogo ewo nyi ga laga tu zna ge, ga lo la, gnuna dni ge ena kuma wo dayi yna ɗye a ɗyi wo ynan, ɓida, eɓida kuma ė miɗye lo, khikhiri, ena ɓida gna da, ena ɓida, woda pe pise nyi, wo da pe nago nyi, hega snu eɓe, nɗye eɓwa ɓe nyi nɗye ɓila ɓe a bu he, aga snu pma de, ena hega ga la nyigo hega snu pma de ena, he ɓyi kuma ga ga lo epa kpmi ba hega snu pma de ena he knu he go'wo ha giwo. Ena nɗye wo yna, bare ga chegnudo mwa shna aga wo wu aga gnawo ga gnu ɓwa, aza mwa bare nɗye ɓaga ɓwa ɓida ɓa to wo yna.